To la yol bit lun hen ɗe yol a karfe fier ka ga̱ bit, la yol hen shap pae na̱, kong ga̱fe la shap pae na̱, hen kwas hoos na̱, la kwas hoos na̱, hen too le, karfe pat ndirebi hen mi me matna̱, hen mi jap na̱, muop shap pua muop zak, tong muan pin naan ɗe muan ni di shin shin adua karfe pa̱ma̱, la muan pin naan hok la ba, tong ba ɗe san ɗe tal mu ga̱ gya ɗe mu ga̱ gok nkiem ɗe wa yi lu, la wa lu kuma, hen ɗe kat jap na̱ muop shin shiri ɗe ga̱n muan pe bi she muop, matna̱ kuma tong muan pe <hesitation> ga̱ shin busniess muk, to la seen shat hen mu sa̱, hen pet ɗe ga̱n tang pe ga̱fe ta̱n shin la shit ma̱er bang hok ɗe kat bi ga̱ tong sa̱ men ni ƙen karfe pa̱kun, karfe <hesitation> pa̱kun, pa̱faar, saar, saar shika ga̱me, la gama ga̱ ga̱sek hok, hen ba lu, hen ba lu hen ba ɗe vwan le ma̱er ɓang hok La vwan le ma̱er ɓang hok, to hen ga̱ la sol nluju na̱ ɗemtai, la pae sol mugurum sol bi tok, hen pet ga̱ ɗem ɗe hok nie gəfe a dole hen ga̱ ma̱ ɗem ma̱shar ga̱fe muop ɗe shin hen bit ga̱fe la wan muop, bit ga̱fe la wan muop zak hen shin muop kat la kat la yong muop la ma̱ muan ɗe ma̱ twot, ma̱ swa la mues mues buku mues ɗa men, ma̱ swa mues ɗa la ma̱ swa mues ɗa ɗe muop ƙen muk hour vel daga karfe sha biyu zuwa karfe vel, hen ɓop yin ba lu de ga̱n na pae ɗe jap hok, muop buk ma pe bi she muop ga̱ tiop pa, muop la buk ga̱ tiop mu kwal la aram hen muan ga̱pe mues matna̱ hen kat ni ga̱ la shit mues hok nie ga̱fe sol mues ba wai a ni ɗe sa̱ ni ga̱me ba, ɗem ɗe lokaci hok la wan mu bi tok la wan hen man a sol hok <hesitation> shin sa̱ yi ni, kuma sa̱ ga̱ ɗe muk shin ni a dip men ni ma̱ ɗe ma̱ sa̱ yi bawai ani ɗe ga̱ sa̱ ma̱sek muk ba, ma̱ sa̱ ɗe jap hok nɗe ni, so a dole ɗe k'at ni yi la muan ɗe ƙat ni hok, tong tong le zak Ɗe kut la aram ni ɗe ma̱shar na̱, de ɓop ba yit lu, la ba lu, hen ba ɗem a ɗe ga̱n tal gu vwan tasa a, gu vwan ɗa̱ a, muop la kut muop yi muop vwan a, gu vwan tasa a, muop kut muop ni muop vwan tasa, gu gu gu war le yinform gwen gu vwan ha bi <hesitation> bi ga̱ ga̱ fyat sek muop ɗe ga̱n muan ga̱n muan pe bi she hok ni. La tal ɗie muop pa̱na̱ gu rwo gu vwan a muop kwal muop pi muop vwan to hen nen dɗalang pet muop la vwan ba ten ɗiem se muop la vwan kiem, ɗem ɗe le lokaci ɗat bit ta̱k ma a hen hen tong vwan ta̱ muop nie ga̱pe ɗe kat la abarka muk jap pi. To pa̱a̱s la wa sa̱a̱n muan ɗe nɗa̱ ga̱sha na̱ mu twot mu kwal aram zuwa karfe pa̱vel, hen ba lu hen ba ɗe sa̱sa̱ hen suk san tiem ɗe sa̱sa̱ yi ɗe mu kwal la aram la yi mu kwal la aram lat puanang, tong mu shin tong mu shap pua men mu ɓol naan ni la mu ɓol naan ni <hesitation> ko mu saam dip men ni ko mu kwal aram zak yit, to <hesitation> tat bit ma jap hok tong saam bi muop a hen nɗe matna̱ ɗem mu kwal aram to mu kwal hok to har har har se sha biyu, to anita̱